Jari injo nakke ku kanrea punna ele i, warna tergantungji punna rie doe' ku kamalleang <noise> lampa melli nasi kuning biasa. na punna tala rie doe' ku kambiang biasa pallu kale-kale, kah punna kinni mae ri kamponga biasa nu lohe ji, nuloheji maka dipallu rie ji berasa, tala malli jaki taua berasa kah biasa punna kuttu todoi taua pallu, suluki isse malling kanre na inni punna malli taua kanre nu langsungji nun jari mo nu lansung ri warung dilellei na punna banging todo i biasa, biasa punna tala pallu taua punna banging i biasa intu ansulu todo punna nganu malli kanre punna banging i lohe matara di halli, lohe pabalu tabungkaramo, lohemi kanre-kanreang mata di halli na punna banging i injo, biasa a' lamunga nasi goreng punna tala rie pallu ri balla a, mingka biasa punna rie to'ji di pallu ri balla a pallu kale-kale a ri balla a, pallu kanre punna papa re' maka di pallu, re' indomi pallu intu indomi pallu indomi, re' bajao sanggara taua bajao, punna rie to pole juku. Appaluki juku' assanggara ki juku' a punna anre injo maka di pallu-pallu ri balla a, injo ji jalanna ansulu isse taua malli lampa ki isse di warung ngamalli kanre na injo biasa ku kanre nakke punna banging i, punna ele a mo toa malli kanre punna tala kanre ri balla a, a punna banging i pakottodoji pole punna anre ri balla a ansulu ka tarigu punna malli kanre.